Ke ɗɔɔɛ̀ maŋ wa kòmò diɛŋ lɛ̀ sèè ke ɗɔɔ yii haì, wèè ke ɗɔ̀ɔ̀ kòmȧŋ miɛ̀ŋ bibi ke hȧì diɛŋ, sèè dayȧ woum fè gȧȧaŋ, sèè woì ka woò mìȧŋ miŋ gè zɔlɔ̀ wèè ke ɗɔɔ yii, mìŋ yaȧ nyȧȧŋ sùȧ nyùùnkpùùŋ tìyèe taai ka dènȧŋ manɛ̀ŋ tìa weè nyiŋ, ka nyùnȧŋ nɛ̀ŋje tɛ̀ɛ̀tɛ̀ɛ̀ bȧ weè nyiŋ, ka nyȧȧŋ anyùùŋ aŋ hnȧŋ aŋ jɛi yàwi nȧȧŋ gbiŋ eiŋ kòȧ zɔlɔ̀ ge fùùŋ, ka gè e sɛ̀ wèè taìŋ nɛ naim fè nyiiŋ wiiŋ wèè ka yɛ̀mɛ̀ ke ɗɔɔ yii ɓɛìŋ lɛ, mìŋ gòuŋ sɛ̀ zimgbe ka nyȧȧnè e faaŋ aŋ hnȧŋ yȧwi nȧȧŋ gbiŋ e nyɛ̀nɛ̀ŋ gbana ɓɛ̀ guùŋ, e nyɛ̀nɛ̀ŋ gbana because nyùnɔ̀ɔŋ wò yaȧ zòòlò dayȧ wèè wo yɛ̀mɛ̀ ke ɗɔɔɛ̀ wò naŋ wa kùmìè diɛŋ lɛ̀, aŋ bȧ nyiŋ ke ɗɔɔ yii fè haì dayȧ ɓèmè nyiiuŋ nɔɔ̀ŋ, sèè miȧŋ kaiŋ yɛmɛ̀ dayȧ yìlè way mɛ̀, ka kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ nɛ̀ŋ mìŋ nyaaŋ nyuùnkpùuŋ dawiim nyȧŋ gbiŋ e nyɛ̀nɛ̀ŋ gbana lii ɓɛ̀ guùŋ, ka dènȧŋ manɛ̀ŋ tìa weè nyiŋ, ka nyùnȧŋ nɛ̀ŋje tɛ̀ɛ̀tɛ̀ɛ̀ bȧ weè nyiŋ, ka nyȧȧŋ anyùùŋ aŋ hnȧŋ aŋ jɛi yàwi nȧȧŋ gbiŋ eiŋ kòȧ zɔlɔ̀ ge fùùŋ, ka nyùnȧŋ nɛ̀ŋje tɛ̀ɛ̀tɛ̀ɛ̀ bȧ weè nyiŋ, mùŋ kiɛ̀ŋ dawi mɔɔ̀ŋ huŋ ɓɛɛ wò ready wa nȧwèè nɔŋ wèè jouŋ nɛ̀ nyɛ̀iŋ gbiŋ ɓɛìŋ nɔŋ naŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ gbana siiŋ tiìŋ nii